Injo sabung a lohe gunanna lohe to intu pole buangang na sabunga rie sabung panrio rie sabung pa'bissa pinjeng nampa injo sa-sabung panrio a kulle di pake punna battu ki ri koko ka injo punna battu ki ri koko lohe rakii ola' ki pole makana make ki sabung punna anrio ki maraeng intu pole sabung nu ri pakea a'bissa pinjeng injo nu ri pakea a'bissa pinjeng <hesitation> biasa manna rinso punna to toa ri pake ji a'bissa pinjeng injo rinsoa padahal injo rie todo husus sebenarna sabung pa'bissa pinjenga di-dikua injo sanglet apanjo nampa injo nguraki ha nguraki apanjo doe nguraki make sabung punna bissa pinjeng ki ka punna maingki nganre lohe intu minnya biasa a'rakki ri pinjenga jadi harus dipakei sabung supaya bersi i injo pole biasa ku itte anana'a punna bissa i motoro ammake i sabung jari ku kutaknang i angkua ngura intu nu sabungi intu motoroa jari nakua injo angkua Ballo todo injo motoroa punna ri bissa na ammake ki sabung lassiri bede tangkasa na manna nakke biasa ku pa pakei sabung jari punna bissa jari punna dibissa injo motoroa make sabung disirangi loro ere nampa di lu'lui ammake sabung nampa punna maing mi sabung ku lu'lu i pole sa'genna tangkasa jari biasa nakke ku sambei sabunga ka punna maing mi ri pake ri bang motoro a na rateang isse ri injo-ri anu rii apana injo motoroa do diulunna motoroa apa <noise> <hesitation> tala tangkasa injo sabunga jadi disambei i hakgenna bersi injo kalia ku itte motoroa nampa ku pammari a'bissa motoroa make sabung